Oho nu mi wol yin yor dor mi mon ubo nu imo ayi me, nu imo dame eva me yunone ahrar, ahrar nu baw me yunone yaw ayi me imo aya yor ede tonne dor oho nu baw me tunne itow na yor de eyaw onu me kotu ma mu itow uto etutu yaw me tunne nu nu me yaw atow ivi yaw eyaw me tonne, ovu mo semine, ovu mo fuuna, oyor banu baw eva me semine osama nu baw me yi nor ne yor ka oyin osama nu opine utainy nwor baw dor nu umon baw dor nu imivuram usokum eyan egi, oyor ubo nu eni me tonne me nu inwenme okunu me wol miya omovuram ka edegne imo ayi me oyin uswein nu mi dara ka nu mi tonne itow, itow yor ofuun oku ovu buka me kotu me mam mu omo yi, yi ona ubo nu imiviram eva me tonne itow, me da yaw itow na me tonne su me, itow na mo dar ikpokpulom ivi me mo semine oyor ubo nu eva me tonne, oyor ubo nu ekuru va magnesumen ahrar nu oho nu baw meyinone ka, eyin ahrar nu ipu nu utainwo baw dor nu iyam egi, dor nu omomsi omon wor ka omovuram nu okpen a du okunu omosi mo va ja- a ta, oyor ubo nu oho yor nu imo da neni nu imo ayi neni eva me yinone, imomisi yor ka me yinonen ahrar nu ikpen omosi, imo da neni yor ka me yinonen a hrar nu iyan nu egi mi ku baw. Dor mina, iyor yor idiomosumen ubo nu eva me yinonen a hrar banu banu yor, mu kol- aka ukuru mu gen ubo yor mu ko- a dor mina oho na nu uwan du me omon de nu me ka mi yite omovuram banu usogbo imivuram yor dor, imo nu eni nu nuna eni me bie yor ebese de yinonen ahrar nu, eyinonen onu uto dor eva me rere, onu uto na nu baw me yinonen yor okunu oho nu eni me ta imum magne me duko mam mu gor inum mam mu onaokunu inum ijan yor mu bese mu mon ivom utainwo baw nu uketutu dor nu me sinese yor, mesines iyor nu iyin egi omo vuram yor, mina dor esinese munu o ede yinonen ikukuru ahrar nu itimine baw ka obese mo wol lanu mina nu baw ede yinonen dor nu isom a hrar yor isom mina ka ivom ekeri neni eni abo okunu me gun okunu eni me fia a hrar me sise inwin imonen dor imo yor ka me yan utom dier ebine okuru me sar ku ubo mu a hrar yor dor eni asu abo okunu me kpe kpena oso okunu baw me sar ku ubo mu a hrar yor egi omo, omosi ovan wor ovan mo ja dor mo mon egi wor okunu wa ja nu nu, dor mina yor eni nu abo okunu ekuru yor nu utami nor neni eyaw me ka ke omosi uvan me va ja, kom omosi uvan me va ja kom, evu me yinonen ahrar na ator itimine baw kire ibin ifu ka Wor nu ufungi, usom nu usi ka mu sinese egi wori omosi nu ovon wor va mo yen mo ja kpe nu ikpen oku nu mo mon egi wor dor mina egi yor omo mu nu. Iyor nu eda kotu imosi mina dor me mi deri a hrar nu eyinone te aviom mi nol la, udum mo wol la, okunu mu va mene ka omo dor eni abo okunu me kpekpena oso mum mu ofia aswei yor osise mu inwin imo neni utum esi nu asuei yor iyaw odiake ikie. Ina imenen krese emiping imo nu baw me deriya ka evon baw va jaa uketutu dor omosi ovon wor ova mo ja dor wor ka omovuram mu nune okporivom wor ma mu omosi na nu ovom me va jan yor, omosi nu okeyin nu igbor me nuna dor <hesitation> imo ode yor imo munu mam mu omosi okiyin nu igbo, wor dor omosi <laughs> ovon wor ova mo ja, ija mu nu ubo yor, iyor iyin inum nu isom banu ivom ekein nu eni abo me gunu okunu eni me da slenese onu- oyan oso oyon ke eni ubo ma dor eni ewane da ahrar na isom banu ivom ekein yor eselenese ma dor iyaw udukune ikie eni banu ivom ekein yor, ukpainy nu me me va derin.